أوكي، وقفي الشنطة بشكل عمودي، وبعدين تبدأين ت تسوين إيش؟ تطبجين كده ال ال الملابس وتحطينها فوق بعض كأنه كأنه كأنه دولاب كده، طابقينها فوق بعض فوق بعض ، أحس إنه كده المساحة تصير أوسع وبنجدر نحط يعني ملابس أكثر.